Nam iota'at naiaanecpi iataqta 'alaqaic ra qaiateteguet qalaxaye ra huo'o na saiateteguet nache samachiguiñi qaq ra huo'o ca sasaianguet nache aiem sam samaguiñi naqa'en

Aýem can ñaq sa'adaxaatac saañi naxa ana'ana nanguishe da sa nlauashiguemgue da ñqoýaañi

Huo'o ne'ena ýipi ýajnaxanaxaicpi ýaýateeteguet ra ýapaxaguen ca n'soqolec

Aýem sa'amaqten qataq sho'oxodeetac so lataxala' na maiche Qom l'enaxat Meguesoxoche

Soua pa'atrec na'axa'te aýem selota'a naxa ana'ana nanguishepi ýotta'a't ana lauoxo ýataqta onaxai nataq'en da selotaigui

Aýem ntonaqchet naxa da si'imaqta da ña'axaixaatega na l'onecpi na maiche ýihuo' qompi

Ayem ñishetaque da qa huialca ialaqpi huoo ca lonatac yato sa ishet da urhuenaxatape qataq ca ñishetaique da onaxaiq da lataxaq ýalemaqte nache da ishet da loxoraiq cam eca lachalataxac nataqa'en

Ra ihuoashaxac qaica ra lapa na lalegue

Aca lalamaqte lede na ñaqpiolec chigaqaigui ne'ena dapaxaguenataxaatacpi na nachaca ca qailotalec da qaiapaxaguen na ñapiolec lalamaqte lede

Aiem llapona' ca ialaqpi ra ivitta ca yañoxoqui.

Aýem sauatton aso chi'shi

Yi soota'a 'ima' maiche ñialhua huo'o so ýataqta nuennataxat ýale añaxaic qataq ño'oxonnatac l'enaxat Meguesoxoche nacheso so nauotaxat

Na noyecpi qom lahuo' iahuota'a na auaqpi na lapo' na noyecpi

Na shiguiacpi selota'a naxa na huetauga na no'onaxa caipi, huaacapi qataq qaguetapi

Qailotaique lo'onatac qaiaxanot ra huo'o aca'aca lere lo'onatac lamalate nache ishet ra qoiriñi na huotaique ro'onataxan

Na nata'pi natannaxanaxatpi hueto'ot na qom hualec na no'onaxa qataq huaigui ana aviaq

Ca damaxasoxootac da soxodaic naxa nache ýahuo'o ana nntaunaqte na choxodaqpi

Na qompi ýataqta alaqaic da qailalec que'eca iuejlec cam eca shíýaxaua qai'ot ca lasouaxashet nache ýataqta alaqaic da qailalec camaye iulejlec na shiýaxauapi

Aiem da qoyoqtegue da sa ñauane' ca ñauochaxaua nache maiche seiaxana sauota'a asa'aso itaxaixaqui

So tugushapec lasotaxac na qom dasot naxa da nvi' so nauoxo

Yi imaa heq na shiaxauapi tahiaa' ca lya alua' l'lia cha aye ilotaque eca lonatac

Na shigaxauapi lma' na no'onaxa huetauga na no'onaxa ra nmene' ca maiche lauorhua nache que'eca huo'o ca lalo qagueta lqo' quetac nache ishet ra nmenguet que'eca huo'o na iañi lañiguishec nache ra ra lmenaxanaxac na yo'oqchigui shegaxauapi huetauga na no'onaxa

Ra ralaxaic no'onatac saiaten nagui ishet ra sipinten que'eca noiec roqshe lauo'

Aiem ñeqopita som eso no'onaxanaxanec le'enaxat Chaqueño Palavecino ra ro'onaxan qataq ivigaxanaxan se'eso laỹipi ỹataqta hu'o ra lyac ra selotaua'a ra ro'onaxatac qataq rvigaxatacpi

Ca l-lla na'a'q natauo aýem senoxonec ñiqo'ona ca ýaqaýañicpi ñamaqtega

So nalaxat ýataqta lta'adaic nacheso so huotel lalaxat

Na alpi da huo'o aca'aca la'ale saq amaqtac alom i'ot aca'aca lmenaxanaxaqui nache pasa'a demenaxaatac

Ra qaiogoxona sa'aso lai' huetaigui na laiaanec na shigaxauapi na roqshe ra iaxana le'enaxat inteligencia artificial asomaye iataqta huo'o onaxaic naigui ra qaiogoxona

Aca'aca nanguishe laue ishet ra qaigoxona ra natannaxanaqte nataqa'en

Ra sepeta'a qataq ñaquita'a ra ne'enaua natrauo naxa'te huo'o que'eca no'natac talec na shigaxauapi qaica ca lo'onatac nache ra ra ñaquitaxac

Ye soota' ima' qaiuen que'eca imetac enuac nam qanallec ishet ra nacheca cam eca iuetauo' que'eca imeetac na nallec

Aýem sa'amaqten da azul na piguen cha'aye qaica ca l-lla lo'oxoixac sa nqochen

Da nquigaxac ana alhua ýataqta huo'o da lchec qalaxaye sa nalolec ca shiýaxaua da ýaýamaxajñi cha'aye maiche nquigaxac qaica ca qaica ca ivida da cad'ac nllañi dam eetapeguec ana'ana qadapiaxalate